Ah pues giedz pues izobna pues nonga pelot xgit minndoꞌ or udze o xgit minndoꞌ kweba gunuta porque saꞌnde stib juego pues giend guꞌn kit minndoꞌ.